Jakuteandó n undó nakú ché util iin espejo kudendó nondó a kunendó náyo jan kunendó kuneandó komaja kuneando kuni nadi nanu kunreandó kunondó <hesitation> dikinró <hesitation> erpo nró.